Sɛ mokopue ͻman fofor bi do a, kwan a mebɛfa do meenya anyɛnkofo fofor nye dɛ, mobͻkͻ beebi a nyimpa taa dzi ehyia dɛ ͻyɛ bea a wͻtsena gye enyiwa, beebi a woyi sene, beebi a wͻtͻn edziban, anaa beebi a wͻtsena gye hͻn ahom biara. Mobotum akͻ hͻ na sɛ muhu obi na ͻfata dɛ mokͻ ne nkyɛn nye no kasa a, mobͻkͻ akɛda mo ho edzi na mafa dɛm kwan no do ma yɛafa anyɛnko.